महीनाको एक खर्च काय काय होयता तों पॉपाचो। जसे की, उदकाचे पैशे, लाइटीचे पैशे, आनि खान पानाक कितले उजड जाता। तेह नजर दौर्ची।